Biby samy biby tegna afaka mifampiagnatry raha kara ataon'ny kara ataon'ny vorogno ohatra, izy le zanany mbola vao foy regny igny, <hesitation> ampiagnariny mitiligny regny ampiagnariny mihignana, aveke amizay ny akoho koa mampiagnatra zanany mihignana, aveke amizay <hesitation> piso amizay igny koa mampiagnatra zanany le mangala valavo zegny.